Da gaʒa ghusghuna gwamnati tundun kwaɓa, chewa anganala talan manyi vaya local government vaya ka ko state vaya ka ne daɗab keghul, giva mbete da ɗabche har gmach telahana ɗowulna akara taɗo kph gwamnati ʒama toh agi vakoraɗ. Zunzunga gwu tsaghanab tsaghaka graɗ tudʒangagha dabarbera <hesitation> a ꞌa’ aʒena atsatsuhurach ndundha kwaran kweraka tuʒan’ngagha, dabar bera tsatshurach na udʒenga manye ɗughana golna ei ha tigh uwo, gu dʒang tughilche ko klab kun jeb neche shugabaghun ne kakun dathada n abuya aghdiyana, a ku vulun tu kuraɓena da sangaghchre, hatasagweɗ kwaɓana daidai avulaghunu ama gaʒa tsaghanab tsaghaka vaya zuɗ bwa vaya ɗughanbuwa, vaya ɗughana, vaya ɗughan buwa, va koraɗ zunzunga, agi tsaghanab tsagaka yada da tsohun udʒanga antobundana, vaya ku ghumaras tamolne, ai hatashih linna tewagivu al. Agha ku taked sukwagha, shagasheyau aga nakaghne aka da kor nda lalunda, na ghumus gwamnati davul tina mahanye, a aghayinye, aghayinye, aghayinye. To aghayinye vaya vuli ghwamnati angasika. To gwamnati gulenye. Ku makurmeche ko an raɗio ko an jaridana inavuya ghusghuni tand. Vaya nde che aka, ha gwamanti tu koro. Shene duk munda vunvula gamnati tu alahundat <hesitation> a tumog tun jagora mamana hahang sangwaghdaidayawu, gwamnatiye lafiya gwamnatiya na kwarab gwmnati chewu ina vaya dʒas dʒaghi da mulwa vayau. Sai ba shagh, shagh shagh gaheng, madauyaɗna maʒa gwamnati gaʒa dauch vulantina talagana, agha yaɗa shugaban kasika, ato gwa an bernone ei haha gwamnamawa, aghaka nda gwamna am tu local government nagha gomna, gulenye vaya maga shugaban kasa miya, vulanu tu amana nche gulenye ku klafwa aka chamana local gomman a ambaɗa agha inunda dʒighis gomnati, kwara kwara an radio kwara kwara ko duniya sun suna. Aghana ei kyagawa kyagi loca government vaya ndech na, ei kyagawa kyafaya, agha inaghana gwoza local government ka, in aghana konduga ka, inaghara bema kka, munugha nda local government hashamsaka puɗw fonga ndech mun na, nech gwenye ku kwana gumna gulen kwarach to tathva chairmen gulen gulen dvurmana, ei hahaɗ ina dʒigna gomnana, agha agha, agha karan korat duniya ma na radioma kwara kwara jarida kwara kwara, munu kwara kwara agha. Agha yaɗ gulenye ghighgal yaɗe laghun gulen na ei chachuwi sukwa ghana aghach sangasi. Sanga nech guleng damulwu, a ko mbete <hesitation> maʒaɓe kem san suna nech bugumda tumorgul zabinai ei kala a word kaʒane word kaʒane, kamar gwoz kana gu damalin gwaʒad na goma sha <hesitation> ghwang ward buɗ hkna agwoz kowa sunsuna. Kowa nda mele, nda udʒang taghun che sukwagh davla chairman. Nagu shi chairman gulenye gu ghgaf talahana, <hesitation> a mutane alahan ghwanga fuɗ inkna na mogham shugabanchiya ward ngane, nagu agha agha, agha inunda vuli chairman. vaya ei to hahaɗ gulenye <hesitation> masarautan gargajiya, hahaɗ nahan kuma bulamomiye da lawane nehan kuma hahan tuhoɗ. A lawan ambaɗa agha, agha inunda, <hesitation> vulil avɗa tala mau gol, nahan lawan gulen ku fahaf tu bulamomiye, agha inunda voya ka, kwarach chewa vaye vuhl dadunda sanab yarda buna aɗawa aka aɗawa vulunda indaf manya vaye vulita ka. Ku labka kaʒa ha inama tasnal unda labaran duniya ɗakana zamana waya nnuhana golna hahaɗ gulenye gwadin ne ghunus tundan abuja ankenma. Harsukwagha dan local government sagatasa sa har ɗawach tinana an waya, chewa a maga magal vay ko a maga magalayaɗe dʒughastakama magaf maga, duniya yanʒu an ta <hesitation> an huɗa dʒuva golla, an hud dʒuva kag beture, duniya yanʒu va huɗa dʒuvaghiya. Saboda haka inunda dowudde adalci kaga, <hesitation> kaga, kaga, kaga hausana doun nache ɗowula camung gulen adalchi lalamung, inunda hakagh mog <hesitation> zambawa, ha zambe gwaɗuwo, zambantaka talam bagh thadaka thadan sura chewa maga vaɗinta ɗughanbu, magavaya da dughanban dadamunga aaʒa tsora dadamun ghunanus gwunalla no dgl anganala talunda ghumasal to neche chewa dʒavata unda daghunla saga chin abuja har sangach inunda takorue magtun golna tsaghabch mahguna a’a’ sai dine hatu ghuhuwo, dine tsaghabtsagha timunda vaya ɗughambuwo, munu dughanbuwo fila guda dʒava tuʒan ganda dughana da mag jogora mulwa saboda haka ko hwe vulawala da dʒagha dan dʒuvan bagh chip batareda bata lokaciba kag bature, kaga bahaushe, agi alamun aagi neche kwarawantaya, na awa yayaka hdʒan ngna anabtsaghat gwaɗ. Tsaghabuh tu gwaɗa vinda tsaghabch gwaɗa turanci gwaɗa hausa, dyamdyamdyama udʒinaghan tobunda, kwara naka gulenye chuchat tach tund, xamba mundna na ɗughangha golna ai gyighuɗbingu gwada mbatang halwa kwana kwana an gwaɗa mbatan, to saboda haka vita ghunamus ghunalna tsakaninka da allah tobagh nda dadamun antobagh nda dadamun nugha dadamunda yanata vita mamtaka da dʒaghaka dan dʒuvin. Inunda anga bala vaya golna hashamsaka ina ngana ma, langta nabla hashamsaka sai dai vulana hen ma goragh amdiy neche ka wanchan kam halah yaghi, ngu vav lalang tina kimbakagh amdiya halaliyaghi. Ama na warka vulanal tina na nagu hash kak <hesitation> arʒikiyagha mahga nda nanunda faka aghan gana kana duk da gwayuk hang dadamunye kor tana, dadamunye kortana an quraniyeka, zamba ba kyau kaga bahaushe na ei thumye tuɗch tudʒangin, zuɗbu gwɗa inunda kumbiya kumbiyana, unda kol luwama lmungma dʒuɗbu aya alan wala ndalahunda grahalan wala suna.